Kia ikavi yaiu reve kavi yayemongueta kiare ñamae ye ko jokua ko jae yemongueta ikavi güe yayapo esa jayae ko ikavita yaiko esa mbaeti ko iva kiandie yandearaji, ikaviñoiko yaesa jare yaiureve kavi